لا بالعكس أحب أنواع مختلفة أحب محمد عبده أحب خالد عبد الرحمن أحب راشد الماجد أحب راشد الفارس <hesitation> أحب اسمع مصري أحب أسمع عراقي أحب أسمع بعظ الاغاني السورية <hesitation> أحيانا نسمع أشياء كلاسيكية محمد عبده الاشياء القديمة طلال مداح الاشياء القديمة <hesitation> احيانا رغم علامة أحيانا اخلطهم كلهم مع بعظ كذا خلطة غريبة تخرج من هنا تدخل هنا.